أول حاجة علشان أنجح كعميل سري لازم أعرف المنطقة الإجرامية الل أنا هكون قاعد فيها ولازم أعرف الأعضاء الرئيسين اللي أنا لازم أكون مهتم بيهم ، و أعرف كل المعلومات عنهم ، واعرف المعلومات السرية اللي لازم أكون عارفها ، لازم اكون متوخي الحذر كويس علشان محدش يعرفني ، اعرف <hesitation> أعمل هوية مزيفة باسم حد تاني